<noise> عدد الشبابيك أو النوافذ في مكان العمل ابتعاي كاتير. كل دور مكان العمل عبارة عن ست أدوار. الست أدوار دول كل دور فيه حوالي خمس شبابيك. ان مكان العمل في تلاتين شباك، ما يقرب من تلاتين شباك غير النوافذ الظغيرة.